Ley biggest animal I have seen it la from ley sea ley whale yeah la animal big ley come on ley beach one one time and you can see whole community the ley turtle any sea turtle la one of ley biggest animal la I seen.